Pues xic sputswüch narang acuej niw tiül ximbiem rawantiüt sarang chaw nanüt saxung xatitiem tuan sanüp sayac puow cüetiül puow tuan ajgiay sanüp ajgiay sarang olonoc nüt tuan ráwantiet sarang guiay par nanüp nijuchamonguich ambüw tiül escuel olonoc nüch sarang este sajansüy samb sarang mandat epues sajim ximbiem neaw anguiay sarang cada nüt sarang anoc acuejniw olonoc nüt tuan atuquiay sarang porque pue como xic sanüjpey entons pores raraw antiüt este saputswüch narang xanajiüt.